اول یو څه پیاز، هوږه، او سبزیجات واچوه. دا ټول ټوټې کړه او په یو څه غوړيو کې يې سره کړه. بیا یو لیتر اوبه ور واچوه. د خوښې سبزي لکه کچالو، گاذر، یا پالک هم ور اضافه کړه. یو څه مالګه او مرچ ور واچوه. پرې يې ږده چې تر نرمېدو پورې پاخه شي. په آخر کې یو څه لیمو هم ور واچوه. دا ساده سوپ ډېر ګټور او خوندور وي.